Zaho aloha tsy mihina amin'ny hotely fa mihina antrano any avao managnan'ny valiko miketriky de antrano any avao zaho mihina. Fa misy fotoa koa zany miaraky amy namako aho de mba mihina amin'ny hotely any. Fe tsy isaky herinandro.